Raha bitibitika alongany vola ampelatagnako nefany hanina tiako hohanina <hesitation> somary hoe misimisy mi de ataoko bitibitiky <hesitation> raha vidiko. Ohatra zao zany hoe mividy légume zaho de ataoko hoe amevo an'le amevo a pomme de terre-na roanjato, karaotina roanjato de karanjany koà ohatra hoe vaonkazo de rehefa andragno aminjegny zaho de magnafangaro ananjy de ataoko ridritra koà izy rehefa mahandro ananjy.